Pues yë a'ax dun nyënëmbyë në ko'o jedun wyë jyot adësëp, kap jedun ya'ixëbyë në ko'o yëdun wyë jyot adësëp, tykyëxpë në ko'o mich dun jot adësëp kap ti'i padëp, në ko'o dun adëche amukyë ti'i dunëp tyam je'e ti'i nëkxë kyëxëknë y kaba dun jana met'sëp nebya naj dun të mënanyën ayë jue jedun mëdatëp este kap jedun ti'i mëk adëchë dun wi'inmayëp manytë dun ti'i badëp.